أزواج الأحذية أعتقد أتوقع أنه شي عشرين أو خمس وعشرين جزمة الله يعزك ماعندي قبعات ما تعجبني ما حبها عندي أربع نظارات شمسية ومنها وعندي نظارة نظر بس ما ألبسها.